कोई असा भूतिया घर मा अपना फ़सी जामाँ। तो अपने का पहले तो मा पर बहुत धरावनी आवाज ना आवाज कई तरह की वीचीतरा असी प्रक्रिया न हो जेकासे। की अपना धरी जामाँ और अगर अपना साथ में कोई रह तो उकासे तो अपने का थोड़ो कम भय धर लगे। पर अपनी यो भी सोचाएं की कीना रास्ता से निकलां कोई रास्ता भी असा खुपिया रह। जहां से कीमा बंद रहें महाँ से निकली पामां बजरंग बली को नाम ले। बाएं तो उकासे अपनो धर भय और जो भूत पलीत रह जो भागी जाएं। और अपना पास में कभी कोई संकट नहीं आउतो हैं असी कोई भी उपाय सोचनु पड़ाज वेक्ती का। और वो किसी भी तरीका से अपनी जान बचेन बाहर नहीं।